komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld heyrum af Venusi og tunglinu sem skarta nú sínu fegursta á himninum segjum frá riðli íslenska karlalandsliðsins í fótbolta í undankeppni við fáum líka krakka

um tvær nýjar barnabækur ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Venus skín skært á morgunhimninum þessa dagana og tunglið

tekur líka mikinn þátt í sýningunni plánetan Venus og tunglið sameina stundum krafta sína við að skreyta himininn Venus er álíka stór og jörðin

svo björt að hún sést líka um hábjartan dag það er af því að hún endurkastar svo miklu ljósi það er stundum litur í ljósinu frá Venusi en það er vegna brennisteins sem er í lofthjúpi hennar

á þessari plánetu og á yfirborðinu er um fimm hundruð stiga hiti þegar sól hækkar á lofti hverfur Venus sjónum hún er skærust um þessar mundir en dofnar á næstu mánuðum svo sést hún ekki aftur fyrr en í lok næsta árs þá verður hún búin að skipta um hlutverk og orðin

best er að virða fyrir sér fegurðina milli klukkan

um helgina var dregið í riðla í undankeppni Evrópumóts karla í fótbolta og íslenska kvennalandsliðið í handbolta er á leið í umspil um sæti á h m í vor karlalandsliðið í fótbolta var í öðrum styrkleikaflokki í drættinum það kom í ljós að heimsmeistarar Frakka verða andstæðingar okkar úr efsta styrkleikaflokki Tyrkland Albanía Moldóva og Andorra bættust svo í riðilinn löng ferðalög bíða þess vegna íslenska liðsins í undankeppninni keppni hefst í mars og Ísland leikur þá tvo leiki á útivelli henni lýkur

síðan í nóvember á næsta ári kvennalandslið Íslands í handbolta komst áfram í umspil um sæti á h m þegar liðið vann Aserbaídsjan um helgina

varð að vinna leikinn með miklum mun til að eiga von um að komast í

aðeins efsta lið riðilsins fer áfram en besta liðið í öðru sæti riðlanna fjögurra kemst líka áfram

að komast í það sæti þurfti Ísland að vinna með tuttugu og sjö marka mun þrjátíu og eins marks sigur fjörutíu og níu mörk gegn átján og er því best liðanna í öðru sæti þá er komið að krakka í dag ætlum við að fjalla um tvær nýjar barnabækur með aðstoð okkar hæ ég heiti Sóley Sif Jónsdóttir og ég er ellefu ára ég fékk og ég ætla að svara smá spurningum um hana geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já skemmtileg frumleg og bara æðisleg hvað er það besta við söguna það besta er örugglega hvað hún

er rosalega raunveruleg fyrir hvern er sagan að þínu mati bara fyrir alla

lærdóm má draga af þessari sögu að það sé betra að brjálast ekki yfir öllu sem gerist er þessi bók í einhverri seríu bók er eiginlega í seríu fyrsta bókin er bara komin út en það stendur í endanum að það eigi eftir að koma tvær í viðbót halló ég heiti Hákon Árni og er níu ára og ég

var að lesa handbók fyrir ofurhetjur þriðji hluti alein hvernig myndirðu lýsa bókinni í þremur lýsingarorðum hún er skemmtileg spennandi og bara óvænt

stundum hratt fyrir hvern er sagan að þínu mati bara alla krakka sem hafa gaman af því að lesa hafa gaman af ofurhetjum og líka fyrir þá sem eru lagðir í einelti hvaða lærdóm má draga af þessari sögu að ef maður er lagður í einelti eða strítt þá

einhverjum sem maður treystir eða svara fyrir sig ekki bara halda því leyndu fyrsti sunnudagur í aðventu var í fyrradag og víða um land voru haldnar